maal duunia gar marrsi sun dekii ann yedeen nam dursaa anin fuded ayo tiyaa, harriyya kiyya, nadeen tiyya, oboless kiyya, ayo tiyy anlaltee sunif fudeda oboless kiyy wolinjiraa abaa kiiy hiheshimaa sunif fudeda, duub inamaa akaana suun fudedaa.